<hesitation> Raha za manokana alongany a arakarak'le raha andrahoina aminanjy, ohatra hoe mampiasa vilagny vy zao a de mahandro vary za zaigny na mahandro ro, de raha vao ohatra za maikamaika mahandro paty zaho a de vilagny sy miofo ampiasaiko, de raha ohatra ndraika hoe hoe ohatra hoe fantaka hoe raha sy tokony hiraikitra aminà vilagny le raha de igny zany mampiasa vilagny le hoe fantako hoe mampiraikitra raha vilagny ty fa le raha sy tokony miraikitra zany andra- amp- andrahoiko aminanjy.